In my house we na get in my whole house we na get pantry because everybody renting people can’t go in ley market to buy by month ley can go the everyday to buy so when ley go ley carry either like one thousand five hundred, one thousand la to jeh get ley food day for la day ley come ley next day again ley will go <hesitation> ley kind na food ley can buy ley will always buy rice chicken fish and ley soup ley want eat for la day